වඩාත් කැමති <hesitation> සංගීත භාණ්ඩයක් වාදනය කිරීමටද <hesitation> නැත්නම් ගායනා කිරීමටද <hesitation> කියල කියනවා නම් <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ <hesitation> ගායනා කිරීමට. නමුත් <hesitation> සංගීත භාණ්ඩයක් වාදනය කිරීමටත් <hesitation> කැමැත්ත දක්වනවා. මොකද <hesitation> ගායනයේ රස භාවයන් <hesitation> වඩාත් තීව්‍ර කරලා <hesitation> ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා <hesitation> සංගීත භාණ්ඩයක් එක්ක <hesitation> ගායනයේ <hesitation> යෙදෙන කොට. ඉතින් <hesitation> ගායනය කියල කියන්නේ <hesitation> කටහඬ පාවිච්චි කරලා <hesitation> තමන්ගේ කටහඬ පාවිච්චි කරලා කරන දෙයක්. වාදනය කියල කියන්නේ <hesitation> වෙනත් <hesitation> කර්තව්‍යක්. නමුත් <hesitation> මේ දෙකම <hesitation> එකිනෙකට වෙනස්. ගායනයත් ඉතා සංකීර්ණයි. වාදනයත් ඉතා <hesitation> සංකීර්ණයි. ඉතින් මේ <hesitation> ගායනය <hesitation> කරන්නත් <hesitation> කැමැත්තක් දක්වනවා. වාදනය කරන්නත් කැමැත්තක් දක්වනවා. ඉතින් <hesitation> මේ දෙකම එක වර කරන්න තමයි <hesitation> ගොඩක්ම කැමැත්ත දක්වන්නේ.